والله ما جد جربت أنه أغطس تحت المويه وأكتم نفسي لكن أتوقع أنه فيني شي مثلا مثلا خمس وعشرين ثانية أو هذي الشغلات متوسطين والله ما بكمل الدقيقة تراني أصلا ما يعجبني البحر ومايعجبني أنزل تحت المويه هي الجصص ما ماتمشي معي.